Gmaani ma ñe húrni de gmaani gsaamba gaaj, gmaan ghii gaaj, gmaani gbúlu gaaj, gmaani ndúhaanŧi gaaj, gmaani gyeti gaaj.